Za koa andeha dia an-tongotro, raha ma- raha ataoko anaty kitapoko matetiky hanigny, za tsy de mitondra rano, rano izy kôa mamp- mampamisy siv- mampamisy bakela de za tsy tia migiàka tsy hoe tsy tia migiàka rano za fa migiàka rano mandeha tsy tiàko, fô hanigny ndraiky za tegna mirabe de raha entiky <hesitation> écouteurs.